Zoa ya avu hɚba na cha ngɚ sɚ nda ea hɚti ka eo ɗinga mɚra ngama nɚkɚ ea na laku na hye ll fiya ea sɚm sum ti nga wi nɚ bɚgi sakana hya puchi na na ea njir zoa nanɚ sakana wi naya fara tɚ ea ki kal nda kala ma ka kal nda kala o kala ka shi choli da pam pamu nda hydla nɚ ea ka ea zoa avu hɚba chu owada da, hɚbɚkɚu da ya molarɚ da mbor ȝoa molarɚ ako nau zaati owada tangnda wa ya mbor zoa hɚbɚkɚu akɚu nau zoa owada tangnda wa maka ghea gwa ko nɚ ɗɚa babal na anakɚu tang nda hɚbɚkɚu kina ɗa nɚ ana sɚna ny gapɚ manakɚu owada tsuɚ ko gwa’a mbwar mishua mishua ada owada ndo i mbwa nda beti tɚ wa wi ka molarɚ tsuɚ amɚno nau tlaka tɚ digil wa kɚl vi na biti tɚ ga ma na cha ngɚ kwa nda gȝiya nda nɚkɚnda anɗa batli nɚ kɚu nda na chuli ka ȝoa zoa na cha ngɚ co hɚ kwa na cho ngɚ sɚ nda a banɗi ea na cha ngɚ sɚ hɚba a ha’ati kula ya sakana wi nɚ bɚgi nɚ tɚmɚn kwa na a tsuɚ ndu ndo nau go zoa tai ɚngɚula kɚr ka hghɚa ɓu kɚr ngha ko uya kwaba ku kɚu nda o nda vala ngha aka njugwal ko sɚno ko nda pɚ dȝɚ nyi wi ngɚ njo shilna mɚna dlolang vwa nga kwa nda vala hɚbɚkɚu ndo gapa owada ma’a kɚl nja nda. a nda sɚ ndu kwa nda vala nda ndo ya ngama miɚ mbwo halti molarɚ a’o ɚnga ada pa. a gwa’a sɚ na njo nda sɚ nɚ nyi wa ya fa ndo i bɚra ma ka zoa ny tanyi ya ko tɚra. Ko hɚti bɚgi oal ako shili ko wa ma bɚgi a nda wi nɚ sakana mɚno sɚkɚ pa kok u na daga a ɗa mɚno hghea uya chuli kɚmɚn ui nda mɚna batlitɚ nda mɚno hghea go ngama go kaɗu ma. a kwa vala ɚnda sɚu o nda ɗa kaɗu ngama bɚgi ɗati sakana a atsuɚ par do daa do wi nda ɗa wa wi nɚ mamɚ na ɗa na hikima ndu ndaa a hal ku zoa ko uya chuli ngɚ manakɚu daga para shi sakana mɚno chi ga ba na go zoa haka owada, tlakati hɚbɚkɚu na nda ingɚ tangɚrma shinkafa kwa bata a kwa nda ndu hinda zoa sɚr sakɚda cha oal oalu anɚ hɚba zoa nɚ a nda gwa ati mɚno nau uya ma gullisha’a kɚmɚn kwa ki wurandɚ makaranta wi alenya guilisha. a ɗaka mɚra ada kɚl tɚwa tlɚr nda nji inda kwa dleu ku hya wa zoa na cha na nɚ nyi pi anɚ ndu tɚ a sɚrsum nda mɚno zoa na cha ngɚ mɚ no uya mɚno sɚma har mɚno uya yiynigkuru zoa maa na cha ngɚ mɚno hati zoa-zoa nyi nda kula ki ɗal nda ti suku mɚno uya kwaba mada shili ka shiya zɚru mɚno mai nɚ kyo ui kuȝukɚu o zoa nda nga dɚhɚ sɚ nda a sɚ mɚrti mɚn dalatsui mɚno uya sɚ zoa zoa nda ku vi mɚno hɚbiya mɚno ɗal nda mɚno wura nda nɚ a ɗati sakana ma cha ada zoa ma’a wa a sakɚ dar ndu dawa ngama a la. a tɚ mɚn ma’a badaa nji na o mɚr tlɚra kala dleu ka hya ka hyal a gwa ti nda ku zoa ngama miɚ na cha ngɚ lakur sɚursuma na chan ngɚ lakur wurandɚ mɚn dɚhɚ sɚ mda o vala mɚn ku gya kɚnɚnu nacha ngɚ kuma a hɚrti mɚn shili tɚ bɚgi nɚnnɚ na Ya hyel ma. a o zoa cha cha ɗaka yiya nji rawawaa kɚmɚn ɚngɚ mɚna lɚlɚbti zoa sɚr gɚȝɚcha sakana ana chi mɚtlɚu ka mɚra ya aa usaku tɚmɚnu ɚnda bɚgir zoa mɚn kwa nɚ sakana sɚr vala shilti mɚno uya kuȝukɚu ada kɚr na shaɓi wi ɗa ɗa way a a tsuɚ ko nau uya kɚr babal kush sakan wa na cha gwa’ati ma’a nto kamua babalu ngama sɚr zoa nda a shitti ka vala mɚn nou tɚwa banghɚ sɚr suma ma ndɚa gyata nyi ɚnya ada cho zoa wa ada cho na sakɚda wa maka nda ɚnya ako zoa wa ko ɗa ma’a ka ndu suwa suwa ka hubu o ɗa kingha guilighɚ maa do nau uya sɚna ndo kina biyan bukata nɚ ɚnda aki na ɗa na cha ngɚ tlar nɗa ne nyi ti ya njiri anɚ zoa aka ma cha a zoa wa da ma’a ada ya wi nɚnɚ wa zoa aɚ a tsati nda shilti bɚgi wi nɚnɚna har ya uya shabir sɚrsuma nda ako biya mada biya ko ki gidɚ win a cha ngɚ zoa manakɚu ɚngɚ ea hɚtɚ na cha ngɚ zoa ngɚ na’a na tlera ɚn gɚ eo i ja badawa nda o gatɚ bwanya na cha ɗa ka ndɚr zoa manakɚu ado batlitɚ ndɚ ko ɗa ka ndɚr gɚdɚ wa ya zoa maa kwa bakilɚ ngɚ yiying ado gwa atɚ koɗa kukufu wa ya zoa o gwaatɚ maa guilisha nda ka yiya ndo shili lɚlɚbsɚ monakɚu tsaka ngama zoa wi janga nga nda nji o mɚra maa aka mɚr wa ako uya sak ɚ dawa ma’a aka ɗa ndɚradigal nda manakɚu ko mɚra guilisha’a ɚnghɚ o lɚlɚbɚ wa guilishan nghɚ nau ɗa kuku fuɚ Ya o zoa ngɚ mɚno lɚlɚbtɚ nyi nɚ guilisha’a kɚl nya na ɗa unda ndo gya nɚ kɚnda ndo nda ka njira lwa waa o zoa ngɚ mɚna lare modu njiinda hɚrti kekɚnda manakɚu manakɚu ngani o zoa ga nji nda njo na nya a tunye dɚl biya sɚnda kada, ka tunya ɗɚlbiya sɚnda kada o zoa nga zoa nga zou manakɚu gagaɗa zoa manakɚu sena nɚmɚn baada tɚkɚrɚ zoa saka na a la’a tɚilɚnɚn mai mada ka zama ku kwama a tsuɚ ndo nau tɚkɚya mbwa wa ngama ɚnda zoa nda ɗa na sakɚda anɚ nji zoa ɗa tɚ na sakɚda oal oalu anɚ nji na cha gwa atɚ sakana tsuɚ tageru da zhɚ hɚya dȝadu maa wa ko ina njo mai naɗu vanyi maa a hyachi ndo kai vi na cho ki zoa tɚ wa amma ɚnga da shi ke zoa ɗa ti ana saki da cha kɚl cha gwaa sɚ fɚl fɚla cho mai ka ga cho ki uya mbwa cho zoa ya a loa tɚmɚn sakana ɚna zoa a ɗa na sakida atsue nde da kɚra o zoa wa bada jirawawaa a tsue da char sakana abera kɚr nji na a njanga ya ndo gya kɚl ka sɚna nda njanga nda sɚm ko wa abera ka njina a ɗa wawaa ya ndo gwobta nda bera ngam nda te nda wawaa atsue ndo ki zoa wa a laa tɚmɚn sakana dɚhɚ nji na njanga dɚlɚ njina ana fa ɗanghɚ dɚhɚ gwel kakala haati ti sakan ka ki zoa atsue ma’a madawu nji inda mu inda sakanda ando ɗaka biya ka zoa wa dɚhɚ a biya ti nji sakana ka ki zoa njo tera kwa takeu ngama inda zoa na sakida na cha ngɚ sɚrsum kɚmɚn na cha ngɚ sɚr gɚȝɚ ya kɚmɚnu avu huba ma a sɚ da nja hɚtɚ nyi wi zoa manakɚu gagaɗu wa ngama zoa kwa wurandɚ ɗali anɚ nji Zoa akwa hɚbiya ngɚ o sɚr kuzhi zoa kwa batliti ki ngha ana hɚ sɚli oal oalu ngam nji ndo zoa kɚra cho uya sɚrsuma o ki nyi wa ndɚr zoa da guilisha. a nyi kwa uya datatsɚn ka sɚ na ndo uya ka ga nda hɚtɚ nda sɚmi o ke wa ndɚr zoa kɚa o kina nɚ nyi sɚ manakɚu anɚ anɚ guilishaa nyi wa nda zoa ɚnya na ka hɚtɚ zoa kɚra njo baa da ana ki ngha abera njo laa ki tu nya an a chul sɚr sum nda hyo sɚm kwa ua noɚr zoa enya ndu na na hɚtɚyɚ sɚ li anɚ kɚrɚ nyi nga kowane ndo la a nyi maa ana hɚ sɚli anɚ tlɚr na cho mɚra njir zoa ɚnya nji nyi nyi inga ngama maa ada ka zoa ɚnya wa ada ko ɗa nyi ad awa aa ada ka zoa ɚnya ada ko ɗa na sakida wa guilighɚ ada ɗa na sakida wa ma cha sal kɚ ma’a ada mala nghɚ ndo ɗa na sakida na cha nga zoa mɚnakɚu gagaɗa mɚn hɚtɚ zoa mɚ na mɚra wi nda ka ajin mɚn a ya mɚn kwa kwa la’a tɚmɚn ina ma mɚna shi sakana hyel la ne mɚn ha nyi danghɚ Mɚno ɓelɚ saru kumur dȝea ɓelɚ sara kafam mɚnu go sakana dȝamɚn ɓɚlɚti sar mɚlarkɚr mɚ no gwa mɚr ti amma mɚ laa nan saka na alenji ndo i zoa wa wa nda gwaati ndo bɚya ma’a ka ki hel ɚvui ndo mɚr ɓar na nɚ nji ɚvui amma ma cha sɚngɚ da ngani a sɚ ingɚ ndo shili ka ko mɚr wi ngɚ zoa na sakida gagaɗa mɚn hɚtɚ nyi ana njiri mɚn mɚrɚ nyi ana sɚr sakida cha nga ma o hɚbiya mɚn neu kuzhi o hɚbiya mɚn neu hubu o hɚbiya mɚnu ɗali na cha ngɚ sɚ na zoa tɚkɚri mɚnakɚu cha kakata ya sɚr hɚ sɚli cha a nɚ ndu ka ga cha uya dima aku gya nyi